हम सबले पहिले खोजे कि लोकल लोग में काकरो। के इंग्लिश बोले जाय के छीये क्योंकि अगर बात नि। करीबे त पता कईसे कि हमें कहा छे ओकरा बाद। हमे पता करबे की एयरपोर्ट कहा छे एयरपोर्ट जाईबे।